السيارة تتكون من عدة مكونات رئيسية، مثلا عندك المحرك الماكينة وهو قلب السيارة اللي يعطيها القوة، وعندك ناقل الحركة الجير اللي ينقل القوة من المحرك للعجلات، وعندك الهيكل الشاصي اللي هو قسم السيارة اللي يشيل كل الأجزاء، عندك نظام التعليق اللي يعطي الراحة في السواقة ويخفف الصدمات، بعدين عندك الفرامل البريكات اللي توقف السيارة، وأخيرا عندك العجلات اللي تلامس الأرض وتساعدها بالتحرك.